La muk kaar ga̱ kaar gurum de sa̱n tiem ga̱ fe tong men mou yaneyi na̱ ga̱ yil, a muk lokashi ga̱ fe nda na̱ kaar hen, hen ba ga̱ pe bi shie zakyit shit ga̱ fe hen lap na̱ o, hen lap ni a de ntong mou, hen ba zak yit, hen la ƙerek nierang hok ani ta̱ har shini nierang karatu hok ɗe nka na̱, har shini hen ɗe tong sa̱n tiem ka̱a̱t. hen la shin o, hen ɗe zen dega̱n ma̱an kien ka̱a̱t. hen ɗe ɗi ni nda kana̱ zakyit ga̱ fe ma̱ kat ni ga̱ pe shit, ban da̱ nda ga̱ la hen. ni nda ka na̱ ga̱ pe shit zak nkong ga̱pe hen hoom <hesitation> pue lien pe kwat ga̱ kwat ga̱mai ɓak ga̱ yil ga̱mai <hesitation> muduut ga̱ ɗe muop yong i nie nasara muop yin cashier. ga̱ pe hen sam ka̱a̱t ni paar de na̱ wai hen da̱ lumuk, hen ma̱an da̱ kat ni lumuk. wai hen man ndibi a, hen yin, <hesitation> na muop sam ga̱ o, ga̱ sam ɗemtai ta̱ mu, ɓuop ga̱ ba karatu zakyit, sa ga̱ wel ba, dama ga̱ na pa̱ ɗe <hesitation> siyasa d. e pa̱ na̱, shini la ga̱n tong ka toom, nda ka ga̱ la sam muop tong sam ga̱ zak, so sa ga̱ zem ga̱ tong ni, ba zakyit ga̱ shigaba ga̱ karatu. tong ɗa ga̱ tong ƙa toom ga̱ fier hok zak Ani ta̱ ga̱ fe hen ɗe hen ɓuop ba bi ni ga̱ pe karatu hok, kuma hen gama, har ɗasa̱na̱ o hen zem de ga̱ shin nierang. ma̱niena̱ ga̱ fe hen man muop muop shin karatu hok tseen muop hoom ka toom ga̱ fe hen na nɗasa̱na ma, hen na ga̱ bi a niere, ga̱bi hen ɗe rang ma ga̱bi toom hok ma ga̱ koom muop, ama ma ga̱ koom muop ba nie ma̱, muop sa̱n kiem, muop twoot shin karatu i zak, muop la̱ kek muop sek karatu hok zak muop seng pe sosai ma hen, ko wuro ba luat muop, to a nierang na̱ ta̱ zak, karatu a bi ga̱ ɗe nkiak na̱, hen zem de ga̱ shin shiel ni ba, kuma ni ta̱ shora ga̱ pe hen ƙerek, ƙaar ga̱ ƙaar ga̱ nie ga̱ fe hen ƙerek muop pen ta̱ ga̱ fe hen tong taba men mou de ga̱ ɗe hen shini n rayuwa na̱ kuma hen la na ko ga̱ pe shit hok ma, hen la tong da̱ kowuro hen de ƙaar ni zak, gu na masenger ga̱ pe muop pa̱ gwen na naan shin gwen de ga̱ fe ɗe gu lat a pa̱na̱ ba, buk zakyit gu shigaba ga̱ karatu pueshap nda̱ kuma ƙaar ga̱ ƙaar ga̱ nie showara ga̱ pe muop pen hok o, anita̱ bi ga̱ fe hen hoom zak, hen ɗe tong shin i ga̱ nie na̱, ma̱ nie na̱. ko la nwa nang, ko la ga̱ pe shit, ko la ma̱shaar hen la nlang da̱ muop, tong kut hen yi ba ga̱ shin karatu, ba yi shin karatu, abi ga̱ fe hen ɗe shin ta̱ zak, a nierang na̱ ta̱ kuma, kuma a nierang ga̱ fe hen tong, a shora ga̱ fe hen tong taba men ta̱ kuma ga̱yil ba, tun ga̱ fe naan shin hen, kuma tong ɗe shin i. hen nin <hesitation> ga̱ɗong, hen shin ga̱ɗong pa̱ ma̱ ga̱ fe muop dok pen shora nɗe na̱, nda na̱ ga̱ ƙa sek muk ga̱ fe la hen. Nda na̱ ga̱ pe shit, nda ƙa na̱ ga̱ pe shit, kuma gurum ma̱ vel na̱, hen tong taba men mou kuma, dip muop ni muop ma̱rap nɗasa̱na̱ o, ama ɗie ga̱mai muop a ɗie ga̱mai ga̱ fe tong men ta̱ ba, kuma hen ɗe ɓool naan i nda̱ ga̱ fe, ga̱ kobo ga̱ fe la maan ba, sa hen la̱ yit na̱ ƙa ba, sa hen mang an na̱ ɓuet ƙa bi ga̱mai, sool ga̱mai, sool jamaa, shora ga̱ fe tong taba men ta̱ ba, kuma hen hoom ta̱ kuma ga̱ nie na̱ kola shin sool hok a nɗang, hen la nlang da̱ ni, hen taba mang yit na̱ la̱ ƙa ba, hen ter bi na̱ hen mang yit na̱ liak nkwa, hen ɗe na i, wakam kobo na̱ tong da̱ bi muk ba wai se la mang kishi de ga̱ niang ga̱ yit ga̱ nie na̱ ɗe hen va̱ang ni, ɗe hen dam ni ko ɗe hen shin da̱ bi ba, to a yit nmaan ta̱, kuma shora ga̱ fe hen nin ta̱, hen ɗe nin ƙiakpia na̱ ta̱ har shini.